<hesitation> الحكايه كنت بيها، هي زهر مشي مليح هي دايما الحكايه مع ولايات المتحدة الامريكية، كل مرا نلعب القرعه <hesitation> منربحش، إذا نقول هاذي معنديش الزهر فيها.